Abaefor ntentan do dwumadzi a ͻaba no ama amamfo adan ewifo na wͻdze dɛm ntentan no do dwumadzi dze wiawia amamfo hͻn sika. Afei, ͻama mbabun na wͻaba no, wommbua adze. Binom so mmpɛ dɛ wͻbͻkͻ skuul osiandɛ sɛ wͻsoɛr a dza wͻyɛ ara nye dɛ, wͻnenam abaefor ntentan no do. Wonnsua adze na woeenya abͻdzin pa wͻdze akͻ hͻn enyim. Iyi ayɛ ͻhaw kɛse, na ͻyɛ ͻhaw a ndɛ ͻrokͻ do.